Alura a dipen da le volte, al e giüst perduné se cheidün a al a fait 'na coza ch'al e perdunabil, mentre se cheidün al a fait 'na coza e për di al e gnanca vënüite ciamé scüza, al e pa perdunabil perché al e pa ënteresase d'la coza, mentre chi a ciama scüza ëntà vëddi, d'le volte a pöl anche esi perdunà